Buhen náac ay núhu cuhiin ta´tuhbi bwecu o tuhbi xiitu andzi ríh lóh guihdxi garropah gui´dxa rachxi riu stóo bwín cada lác mah radxuyihma núhu bwín ruidhxidxi de que. garohpa gui´dxayihn chxi tantu xiitu dzigah bwecu ay núhu guibahan dza´cahramah per gurihin náhan ríh lóh guihdxitudzi núhurahma, tudzi núhu bwecu tudzi núhu xiitu. Ltuá o gurihn la´tah narabah ay nuhu tíh gua´c lóho laza´rahma andzi shbuidxhindxinrahmah per náac buinlah tucar bua´cn dziahnro shín yúhu, dziahnro shín laza´nuh. tudzi núhuramah, shiná shgaha riurahma tudzi andzi desde bi´tuh rahma desde dze´rohramah tudzi shbuirahma dzigahdzi buidzin náhramah, dzichxí shbui tantu xiitun cun. bwecu shca garahma garatih, bwecu pues náhma tuhbi máan nin gahpa ruá yúhu, bwecu ña'ladzi náhnma shá ga´pama, náhnma chxiu lóho tuxaa’ma ay chxíucadzidxi bwín. riagah gáhc lamah, lue, del guziac dzácaluh lóhma shá gahpama ruá yúhu ay nahpa que che´ga galmah dhxídhxi ay nahpa que che´ga galmah buidxi gu nanchxímah lac mah. gúhun rtzinmah guéhla del chxíu shcadzi chuhutéh láhan shléc luh dugudu ca´dxiadxa bwín chuté del dzú tuh bwecu ña'ladzi ya chxíu ria´dxa riebigha gunanchximah rahpamah. ruhunma visi, del chxíu dzebigah cerca per dzichxíza xiitu dadxúyi xiitu tuh bay xiitu bi´tuhnrumah nadzídzimah garatíh ay guhunma gáhn guchibimah del tuh bwín guah del tuhbi Guhubahn shcadxí chuhuté rua yídziluh per vivamah lác mah del gahpal tuhbi xiitu rua yúhu nin stubi bizín nin stuhbi gwahga ay gualuh, ni guráhgu ay gua´luh, porque. garatih máan biuyinchxi raúmah ra´dxinma astáh bwel’da del gua´c mah tuhbi bwel´da náhn náhn xiitu shá gúhun luegu riama riachxínmah bwel´da del xiitu napal rua. yidzil ni dxuáacu ay gireheldaluh bah, ay chxíu tíh, garaloh ti gui´dxayin chxi radxínmah, garoohparama radxuyih, garoohparama ya náhan dhxiózaa shinác badziahn. larahmah, shinác bi´tuhn xiitu shinác guróh ruh bwecu shinác guróh ruh la´yih bwecu, shinác ña'ladziruh xiitu núh vueltah guríhn ya bwecu dxigah shcagahma dxigha rdzí tahma. garohpa gui´dxayin rachxó jóscah ay núhu cuhí bwín tudzimah.